Afaka miegna akagny si io satria mety amin'ny le toe-batagna ananjy le toetrandro ie akagny zany. Dia izy koa à avy amin'ny le tongotra ananjy in mantanjaka, izy misôtisôty fogna zany izy dia mety amin'ny le vatagna ananjy zany dia afaka miegna akagny tsara si izy.